Ba Malɛziɛn ra se, bie ba cana matete bu an ehh han cama zinrobe a ɲan we boɲa mi iyan na. O ɲan yi vɛ a vizite han yurani nɛ bua oro bie si ma a han misiri'ra,o tawɛ ao zin awe se. abe ho yurɔ so a saniyan ba be se.